Kawan yang tedekat ku tu banyak aku kan dulu tu sekolah e di desa teros aku kuliah mikak kan merantau jadi kawan kawan ku tu banyak yang di desa ade yang di perantauan ade ontok yang didesa itu aku tu bekawan dengan ye tu la lame ade yang dari tk sampe aku sma nah tapi yang paleng dekat itu cuma ade wang <hesitation> e empat yang paleng dekat nia dari kecik na namek e tu nopia sek nopia terus sela sundari teros sikok e tu rara nah kami tu e dari kecik bekawan sampe kami sma tapi setelah kami lolos sma kami tu e <hesitation> mencar galek galek cak tu kan yang sikok e kuliah di linggau cak tu sikok e kuliah di kota palembang nah sedangkan ku aku dewek merantau ke jogja yang paleng jauh di antare wang tu kan teros kami pulek ketemue paleng setaon tu sekali due kali cak tu kan amen libor semester be baru balek cak tukan baru pacak ketemu reunian e aku sahabatan dengan wang tu la lame nian dari kecik nah wang tu pulek kan la tau kan aku wang e cak mane nah teros semenjak aku di perantauan kan kami jarang ketemu jadi komunikasi kami tu terbatas caktu paleng kami e di wa cak tu kan chattingan pokoke video call tapi jarang dak setiap hari cek tu kan kan kitek e maseng maseng sibuk kan ik kuliah galek cak tu kan Jadi sibok di dunia dewek dewek teros e kalo aku di jogja kan ade kawan tedekat pulek yang di sikak e namek e tu dita dengan padlika nah sikok e tu wang kalimantan sikok e tu wang sulawesi nah e aku bekawan dengan ye tu semenjak awal dari aku masok kuliah sampai sekarang sampai mikak kan aku kuliah tu <hesitation> e kukiah tu la sekitar satu taon lebi aku kan baru jalan semester empat nah kami bekawan tu dari maba sak pokoke dari ospeklah sampai kami mikak semester empat kami tu satu prodi satu jurusan makek e kami bekawan dari sebelom tu kan kami la kenal dari grup cak tu kan pokoke kami kemane mane selalu betige e makan kuliah pokoke kemane mane jalan jalan cak tu pasti kami selalu betige cak tu kan pokok e kamu e men nak ke mane be tu pokoke selalu betige lah nak nonton atau nak e nak liburan cak tu kan apelagi kan kemaren tu dem liburan semesteran kan kami dem jalan jalan kemane mane cak tu kan nah pokok betibe pokoke betige teros ketike sikok e dak e dak masok pasti wong bertanyo tanyo la kan ngape kemane yang sikok e kan ngape dak masok wong kire kan ade masalah dengan ye kan tapi kan dak kan cak tu